زه غوره ګڼم چې د دهلیز تر څنګ کښېنم، ځکه چې زه د ارتفاع نه ویره لرم. کله چې په الوتکه کې کړکۍ ته نږدې ناست یم، احساس کوم چې زه د لوړې هوا سره ډار لرم د دهلیز په ترڅ کې ناستل ماته دا اجازه راکوي چې ځان په آرامه احساس کړم او کله چې اړتیا وي بېرته د خپلو ملګرو یا نورو مسافرو سره اړیکه ونیسم.